til er á Íslandi og er mjög hrifið af gulli ætli þetta sé eitt af þessum skrímslum sem maður hefur heyrt um ætli þau séu til í alvörunni velkomin í

í dag og ætlum að svara öllum þessum spurningum spekingar dagsins eru Matthías og Hildigunnur Reykhóla og ætlum að ræða skrímsli af hverju erum við hér

eru svo margar eyjar og fullt af skrímslum eða það er sagt vitið þið hvað þær eru margar eru alla vega mjög margar í gamla daga var búið á langflestum eyjunum hérna jú nú er

Flatey eina eyjan sem er búið á það eru víst til

frá eiginlega öllum eyjunum þar sem var búið í gamla daga þannig að það eru nokkur skrímsli hér einhverjar skrítnar verur og önnur dýr sem vilja ekki fá afkvæmi frá hvert öðru eins og hvaða dýrum hundum

refum

einmitt kindum þetta eru óþekktar dýrategundir en

í sjónum upp á landi á eyjum bara eru þau hræðileg já sum

hann er ekkert hræðilegur hann er bara ísbjörn með horn einhyrning samt bara eitt svona já þurfum við að vera

mikið hræddari við okkur en við þau erum við hræðilegri en skrímslin

skrímslin hræðileg því við erum stærri sum skrímsli eru stærri

sum eru minni en við

sem er minna en mús hvernig gæti það litið út mjög skrítið mjög skrítið fyrirbæri engin augu andar ekki hvernig lifir það borðar ekki Ormur bara venjulegur ormur borða þeir ekki neitt nei þeir eru ekki með munn hvernig eiga þeir að borða skrímsli eru dýr sem við þekkjum ekki eða vitum lítið um það hafa rosalega margar

mjög magnað við skulum heyra eina góða sem Þorvaldur Friðriksson þegar ég var ungur maður gerðist atvik sem ég gleymi aldrei ég reið hesti mínum til fundar á næsta bæ það var tekið að rökkva það hafði alltaf farið um mig hrollur þegar ég fór þessa leið það er margt sem gerist í myrkrinu á Reykhólum ég reið sem leið lá meðfram sjónum og átti ekki langt eftir þegar ég heyrði ógurleg læti upp úr sjónum kom hræðileg skepna skrímsli á ógnarhraða skrímslið náði hestinum og reyndi að stökkva upp á hann ég hélt það væri út um mig en tókst á ótrúlegan hátt að komast undan ég var lengi að jafna mig það er eitthvað við hljóðin í skrímslinu þeim gleymi ég aldrei hvað haldið rosalegt skrímsli það er sagt með skeljar á sér og er loðinn eins og kind

haldið þið að þetta hafi verið

á honum eru ekki svona þeir eru svona snúa öfugt já er hann vondur já hann og dregur mann út í sjó og drekkir manni drekkir tekur mann bara með sér og drekkir manni líka getað verið fjörulalli sem var að hlaupa á eftir hestinum og ætlaði að draga manninn út í og hestinn líka kannski hefur hann bara ekki ráðið við hestinn þetta er soldið svakalegt eru einhver fleiri skemmtileg skrímsli þarna

er eins og risaeðla með þrjár klær á hverri löpp

hvað gerir hann aftur hann borðar óléttar konur ha með fullt af skeljum og klærnar eru já og það er svipað og fullorðinn maður á stærð

hvort við finnum já skrímsli eru flest næturdýr öllum eyjunum

á Breiðafirði þar sem fólk hefur búið besta þetta var hvítt

þetta hafi þá verið kind líka manstu við sáum skrímsli áðan það hljóp á eftir mér

henni já akkúrat prófum að athuga hinum

sem borða skeljar og skeljarnar fara beint í gegn þetta gæti verið

þetta er kannski bara skrímsli sem er minna en mús ég hef heyrt að sé best að sjá skrímslin í ágúst nú getum við gert samning af því þið búið hér í ágúst þá farið þið hingað með myndavél og reynið að ná myndum krakkar sem eruð að horfa reynið þið líka að fara niður í fjöru og ná myndum af skrímslum þannig eru við öll saman í þessu geggjað velkomin í kveikt á í dag ætlum við að leysa eina stórskemmtilega þraut á met tíma taka þátt í stórhættulegu spurningakeppninni hitta hermikrákur og hljóðkúta við erum komin með fjóra skapara og keppendur í gula liðinu eru það Heimir og Harpa velkomin og í bláa liðinu eru það Kormákur og velkomin takk en eins og venjulega þá eru þau ekki ein hér í dag heldur eru þau með klapplið við að heyra aðeins í gula

glæsilegt og við heyrum í bláa liðinu hljóðkúta að sjálfsögðu sem bregðast við þegar þeir heyra hlaupa hér inn að miðju og svæfa litla skrímslið sem er alveg að vakna og næla sér þannig í stig fyrir sitt lið og þetta getur

gerst hvenær sem er í leiknum hafið þið einhvern tíma hitt skrímsli nei en hafið þið heyrt talað um skrímsli já þrautin ykkar í dag er að

velja einn úr klappliðinu ykkar breyta þeim í skrímsli og skrifa um þetta skrímsli eina góða sögu hér erum við með blað og blýant sem er nauðsynlegt ef maður ætlar að skrifa eina góða sögu er það ekki já nælur og ýmislegt til að festa efni saman hér ýmislegt til þess að festa þetta saman þá erum við búin að skoða efnið hvernig líst ykkur á þetta vel eruð þið komin með hugmynd nokkurn ekki þið megið ekki byrja alveg strax tíminn er ekki farinn í gang en þið hafið tíu mínútur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

hin appelsínan út í fimm mínútur búnar hvernig gengur hjá bláa liðinu

vel eruð þið byrjuð að hugsa hvað skrímslið ykkar gerir nei nei en þið eigið eftir að skrifa alveg heila sögu já

náið að klára skrímslið og söguna gæti verið

spýta í lófana mér líst vel á það en hvernig gengur hérna megin bara mjög vel

ætlum við að draga babb spjöldin góðu við byrjum hérna hjá gula liðinu hvað stendur eyrnahlífar það er bara alveg hræðilegt

það en þær eru gular þá

skrifa söguna núna þið hafið fimm mínútur til þess að klára klára söguna og klára skrímslið að taka þátt í stórhættulegu spurningakeppninni gjörðu svo vel og guli hljóðkútur núna ætlið þið að svara spurningunum við setjum peruna aftur í gang og tímann

það er annað stig á bláa liðið ég heiti Steinunn og ég ætla að veran eftir mig mér finnst ég heyra sérkennileg hljóð fyrir utan en stóra systir mín hlustar ekki á mig farðu að sofa ég má ekkert gera þegar hún er að passa mig ég leggst upp í rúm en get ekki sofnað en ég get ekkert séð svona hátt uppi ég laumast fram klæði mig í kuldaskóna húfuna

og úlpuna yfir náttfötin systir mín tekur ekki einu sinni eftir því að ég fer út ég heyri hljóðið á leikvellinum en átta mig ekki á því hvaðan þau koma allt í einu sýnist mér einhver renna sér niður rennibrautina svo ískrar í rólunum það er enginn annar þarna en samt er eins og sé einhver á fleygiferð milli

og skínandi tennur ég hleyp eins og ég en sé ekki neitt mér létti loks þegar dyrnar á lyftunni lokast á

ég heyri einhvern hlaupa upp stigann vonandi er þetta bara sem er alltaf á flakki í stigaganginum þegar lyftan opnast á hæðinni minn sé ég að íbúðin er opin ég fer inn sé systur mína liggja í gólfinu ég lít inn í eldhús þar er skrifað í blóði hleyp inn í herbergi fel mig undir sæng hlýtur að vera að dreyma ég prófa að klípa mig aftur og aftur en ég vakna ekki það er alger þögn inni í íbúðinni svo lít ég undan sænginni það síðasta sem ég sé er þegar það stekkur á mig þú ert að skrifa söguna já þú ert að skrifa söguna já

nú skulum við fá skrímslið hérna fram og mætti ég biðja ykkur rithöfundana

við Perluna og er að horfa á mjög

hún er að labba rólega til mín og labbar hraðar og hraðar og biður mig um að vera vinur minn ég var fyrst svolítið smeykur og svo vorum við

í rauninni bara gott skrímsli já líst

vel á þetta var þetta erfitt

hvað var erfiðast ég hafði enga hugmynd um hvað ég var að gera

aldrei gert svona áður en núna ertu orðin eins og fagmanneskja það átti við sem hét

þau voru að fara í göngutúr og sáu annað veikt skrímsli það hét Guttormur þau tóku það með sér heim og

endir frábært þau voru heldur ekkert rosalega vond nei mér líst vel á þetta við erum að breyta aðeins

hefðinni um skrímslin þau þurfa ekkert að vera vond aumingja skrímslin alltaf að vera að segja að

það er ekkert að óttast sem sagt fannst ykkur þetta erfitt pínu svona stundum en ekki mjög já dáldið þegar þetta var alltaf að detta af þess vegna þurfti ég alltaf

líst mér mjög vel á hér urðu til tvær mjög skemmtilegar sögur um góð skrímsli og nú vitum við hvernig þau líta út þetta finnst mér gríðarlega skemmtilegt en við ætlum að vinda okkur í er komið að keppendur eru komnir með spjöldin í hendurnar

er einn herman einn apaköttur og einn hummus þið þekkið þetta það er ein persóna eitt dýr og eitt

lag sem þau þurfa að apa eftir eða herma eftir og þau hafa bara eina mínútu til þess eruð

nú þá er stóra stundin runnin

upp hér eru úrslitin við skulum fara yfir stigin við byrjum á Hljóðkútnum guli hljóðkúturinn nældi sér í eitt stig og blái tvö ég held við verðum að gefa báðum liðum tíu stig þar var gula liðið með tvö stig allt breyst þegar við förum yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni fyrsta mál á dagskrá kláraðu málsháttinn bláa liðið oft veltir lítil þúfa þungu þungu fargi fyrsta spurning

er ferleg íslensk ófreskja sem líkist mjög hesti en hver er helsti munurinn á þeim útlitslega séð a hann er ekki með haus b snúa öfugt c hann er ekki með neitt hár bæði liðin sögðu b snúa öfugt hvað heita

sem búa í tönnunum okkar eða allavega í tönnunum hans Jens ef við okkur ekki vel og vandlega a Jesper og Jónatan b

c

og nú spyr ég standa þessi svör gula liða viljið þið breyta einhverju nei bláa lið þá eru þetta lokaniðurstöðurnar og við kippum í við

til hamingju bláa liðið til hamingju gjörið þið svo vel haldið þið sjáumst hress næsta